जब ग आत्मविश्वास शब्दो बारेऊ सुचेतोक, अंग दिमागऊ कई ख्याल बच। सकारात्मक सोच आत्मविश्वासी मी पंग सकारात्मक सोच रंग आत्म-मूल्यांकनऊ भावना बच। निर्णय अनो क्षमता। आत्मविश्वासी मि निर्णय अनो सक्षम निज ऐ आनु निर्णयों पंग डेन निज। चुनौतियों सामना लानु। आत्मविश्वासी मी चुनौतियोंऊ सामना लानो मा हिचकिच्यो ऐ दो पंग पार लानो तैयार नितो। आत्म-सम्मान आत्मविश्वासी मी आत्म सम्मान रंग आत्म-मूल्यांकनऊ भावना नितो।